والله صراحة احنا يمنا يعني قليل اكو هاي مال انه تدعم مؤسسة خيرية وهاي فيعني ما اكو ما اكو وحدة ببالي اكولها